Extrangerareta oimevi guinoi mbaepuere, övae yave ketɨ ɨ, ani mbae potɨ, oikatu omombeu oyoupe reta, iveverupi jae retra oikua, jare jukurai oyoguiraja reta